To nani na jinda ɓala gin bodera. Ki da bodera me shimi, shimi mamu dai ambo mamu min jindai bla wu bini. Wom ya na jmindai shi bo derai me shimi miya mamu wun yimai dumbo ɗuwa kai kayiyan har kagha ka, ka yiyan mamu katakap dai wu bin bo woini. Bo mun bala mi ye gin labomu, min duwomu ye ɓalo gin labomu shimi dum, dum gin shimi mono na jindai ma miya bawu bala ma wu duwowu dai ɓala mawu gin bo dera. Kida na kang net na jinda ɓala gin bo dera. Ki duwa na jinda baku ɓala ku ye gin bo dera babamu woka gin waka gin bo miya mu a ku ye ɓala yiki dimiu, woi yikiu, shimi ɓo derai najindai bo ɓala bo wamai, ka lau ye bala shirak dim a ku wai boku wai miya mamai ka bala gin bo derai shimi miya wawu kanghai yu, miya ɗang au wawu kanghayu, miya ɗang kanghaiyu, amma kara mini miya dera kam na jindai, na jindai miya diggim bla wu kuke bo dera. Miya mi wowun binau miya mami dikkim wun la'ali mi baba biran wowun bina nbo derau wowun kanghaiyu to nani na jindai bla mi ye bo dera koma bla kuke min jindai har ambo mamu, kayiyan mamu dai bla wu bin bo dera ki da wo min jindai bla boniu, bo derau bla duwoni yiki wom ya jindai, na banghai lafiya. Ayeni.